Karazagna fitaovana: misy ny barapinsa, le kelikely de le baramina izy le anokafagna raha maventiventy a, de misy ny maritô, fantsika, lasy, ansy, angady, pinsy, tornevisy.